ס'דא <hesitation> אסאל מינע סאוסעס וואס סתם מ'נוצט ווי מעיאנעז, קעטשאפ, בארבעריו סאוס, סוי סאואס און אזעלכע מינע זאכן באט נאכדעם איז דא פון אנדערע מינע פלעצער ויי טייזענד איילענדס, גארליק מעיא, ספייסי מעיא, נאכדעם איז דא דאגיס סאוס איז וואס די דאגיס פלאץ זיי פארקויפן די סאוס.